E ben, tanto pe comensâ beseugna çerne un server, saieiva à dî quello che o te dà o servixo de pòsta. Dapeu se va into scito do server e se çerca, comme se ghe dixe, o mòdolo de registraçion, donde se mette i dati. Se se çerne o nomme, ansci, se-se-se decidde o nomme da... de l'indirisso de pòsta, e dapeu o zeugo o l'é fæto.